Ioo tisao tub yua este yua kayee este niñii jenoii, loliñi tisaa tuinte, sompion suni, sompion color este gris kuu te soni kaaye este lio suchin tu, tu, tu ni naiinu xoa ktu luliin chii luli ni jenoiii soni yua pues yettoii yee este trio ioo este. Ntioo luliin, este ntivo luliin chii lolitt yua yettoii, tfuv este ito te este.